To ai yarekam ai yigaghdim yarite fiche dagh gargajiya sanama ai yarichagh yare akilmbagha yigaghdi mbuwude kuwiyaha mbayarighe efa yighaimb yarighe to yarikam ah duwudana kwakwara ngagh au yarivakakam agur <laughs> ndiɗ maru ndiɗau nakwakwara yareghva haba kagur ndiɗaruwa dukna kwakwara ngagh au yareva haba to wallai kagur ndiɗaruwe <hesitation> kagwar huwar maksirewallai dukana kwakwara yarighvaha wallai au galleau skina ai yarechka akilmbaka yigakdi mbauda kuwiyaha kakada kwakwara ngagh au yarichaghva ha, ngagh au yarichaghva nghagh au yarichagvaha to kwarika wiyahyahch skina dyare skakwud hne ngat chachamva wiyah yahcha e winna da yare ska ngat chachamva ga irighga rijiya sana wiyahyahchana zudda da yare kna ghuvaya zudcha kwara gagava zuda azu azud kayare to amma ngagh au yarichaghva ska to yari chka ai yare ai yarenani yigai yigaim yarichagh zghigha myarichaghghe